Ny haiko edy zen̈y e amy fan̈omanana raody tiripo zen̈y <hesitation> karazan̈a fandindihan̈ana bàka raha atao. Dikany zen̈y tsy maintsy misy mpikarakaraka. Mioman̈a zen̈y amin'ny vôiazy mandeha lavidavitry mitondra raha tokony atao indesiny jiàby, lamba. Aviô aminjay mila salama tsara koa zen̈y, mila mitondra rano.